Bu, te dexas de rezetas. Las mançanas se comin solas, que toas essas rezetas qu'estás a barruntal sonin postris d'essus qu'empalagan mesmu a un críu. Paquí no es que'aiga muchas mançanas i la genti que las cautiva pos son varieais folasteras. No es comu las cerezas, por exempru. Que te digu, pos la golden, la reineta, la granny smith qu'es la que más m'aquaca porque es la menus duci i anguna más que no me recuerdu.